Da maro aza sakafo tiako, fa sakafo teña tiako izañy tsy haiko mahandro raha andrahoa miaraky voanio zaireo boaka avaratsy moa teña mahay azy io. Vô raiky sakafo lamôdy enan'k'izao ataon-dreo takôsy takôsy ity.